Mëdyë dun i'ixa yë dun këxë jue yë tsu'uxpë, putspë, tsa'ap pë, po'op pë, gynbë, jadun ech dun i'ixa jue yë dun myënëyën, iukë may yë dun jyaminë, tsu'uxpë, tsa'ap pë, putspë, rosado, dunt's yë dun i'ixa amaxa'an am dun dun i'ixa dun myënëy yë ujpë a'ax.